ngaherë zgjedh rrjalle më të mira... çdo herë më befason me diçka kaq personale dhe të menduar mirë. Faleminderit shumë, është sikur lexon mendjen time.